''Ŋs''mueʋu ademɛ aloo gboma bua kemeyɔ. eglogodo ɛnafoyɔla kɛmɔɔlɛ kadiaʋu mɛ la mafɔnekele ɛyɛlaloo ɛyɛfua ɔlɛ buaa ɔbʋɛbɛla nu ɛyɛfu. Ademɛ dunu gboma la, baliwe gamɛ la kuwuafɔ nanayi. <noise> Ulatsi kadi nakɔnaluia mɛ wuafɔnaa fusu ɔbɛtuɛ buakualuluia. mɛ wuetsikɔuti muudu ɔdɛfu mɛ wuawademe du. Buaɛ <hesitation> atala wuafonetsikɔɛfuɛdi mu adigamɛ kumawa adula me ʋluɛfuɛ mɛmɛ matsidu netili mɛ akuetitsue ɛ bua ɔtafonekelé mutsiɛna utsiɛtʋ utsiɛna.ɛɛ adɛmɛ dunu gboma tala kɔsida ɛla alo kɔsida ɛna. bua gboma tafɔnanuŋtɔ gboma ta mekele mu mutsiɛ fua alo utsiɛla buapɛ kɔmaa komemuava kɛmabanatsi muemue